Úk̄o̱d álá āmi m̄máhá nkáná āde k̃aikai, ñtak āmi m̃máhá ākáikái ñkana áde ke ánye áde ntuak ké áyon Ém̱á íkituák ímá, átá úkod ama atuak añye Ima, Ikoho Iliok ke Isong. mbón sé Idép éliki dep, ebén ánye ékélon ké mkpo, efúk élio̱k ámá ajóhó úsen Inán ámmo élá ékisio úkod áde ekelón ké okpó étém ánye agúo̱ a̱to̱ esáh m̱m̱e āgwo̱ eliok akpor anye álọhọ ama aloho̱ Ima ekono nyen de élon ké ekpémé ami nté ágwo̱ ānnáng, náli kidép nliwon ñkóp ínem. ukod ade áse ánám ámi nún kóp úfúop ke īdem āmi ṉták áde ásin ami nwo ke. m̃me mma ukod etuaka eto āyōng ỹak agwo ētúák ētem ēlad ésin m̃m̱oṉ áde Iák āgwo̱ āwo̱ṉ.